Raha le alika ompiana an-trano ireny izao a dia namana mahafinaritra avokoa noho izy miambina tanàna amin'ny alina, afaka isangiana, fa raha ohatra hoe le alikadia ireny a de <hesitation> tsy afaka atao namana satria izy ireny de mihinana olona.